المعتقد المهم والاساسي الي لازم الكل يتعلمه انه الانسان ما يحط في باله شي اسمه كلام الناس والعادات والتقاليد لازم لانه كل شخص يكزن له معاييره وعاداته وافكاره ومعتقداته الخاصة وما يصير انه احنا نتوارث- نتوارث كل شي عن جهل كل انسان يعيش حياته بالطريقة الي تناسبه اهو و-واهم شي يعني الانسان ينسى شي اسمه عادات وتقاليد